د کانګرو پښې نه یوازې د حرکت وسیله ده، بلکې د بقا، دفاع، سفر، او خوړو موندلو لپاره حیاتي رول لري. چټک تګ او تښتېدل، د اوږده مزل وړتیا، لوړ ټوپ وهل، د حملې د وسیلې په توګه کارول او د انرژۍ سپما یې ټول د قوي پښو برکت دی.